<noise> Azafady gn'amboa aloha zagny de sy araka ny heritreretitsika anazy, oe sisy ilagna anazy da nama avao- da nama io de biby aby da misy karazany aby koa fa gn'amboa da gnama, misy gn'amne foko hafa agny akoa agny amignay zao da malainy mitaiza agn'io amboa io e fa ny tena <hesitation> io zany de mpiamby tagna, ankoatry ny maha mpiamby tagna dia karazagny <hesitation> sonnerie avy koa io rah ohatry ka oa misy olo misy olo ambadika ao de efa efa henony igny efa na ivelane lakoronao zany na agnatiny na hiditry agnatiny na efa tafiditry zany a, dia efa iny signe voalohany famantaragna avy akoa.